Ada'ana neeva'ana refrigerador ja xi'ina horre ndiute viixi daake'ena hielo daake'ena nyuuka tee horre kuiinina in diute limón teeda xiina hielo ja ko viixi ndiute tee nyuuka chiiva'ando te tiuku la'a di'ikuii o chiva'ando ta'a ku ku comidando horre ndiindo'o la'a ku diuu ku ndiuchindo a kuja niindo'o te da'ayuuka chiva'ando jiaa.